أسمع إذا تحب أنت ترقد وما تنجمش ترقدها ينزمك نحي أول حاجة هي القهوة القهوة والتيي حتى التير هاو نحي ماذا مزوز وزيدا حتى هيك البرتابل ويك التلفزة ولكللللل بدا عليهم هيك و الله يطيروا عليك النوم وهكا وانسى نفسك هكا وسترررررخا.